اذا كان زميلي يشتيني اثناء العمل يعني ممكن اقول له بلطف انا احب اتكلم معاك بس عندي شغل مهم اليوم ممكن نكمل الحديث لاحقا، وبهذه الطريقة اكون انه واضح في الحاجة للتركيز وفي نفس الوقت اظهر اني مهتم فيه عشان ما يزعل-عشان ما يزعل مني بعدين او ياخذ موقف مني.